Me vëgne in cheu l'estæ, o suo, l'äia condiçionâ pe fortuña, anche fâse o bagno, e docce, e pöi anche i pê drento a-e scarpe che se inscian, coscì, gonfi.